Este bueno ndaka'a yutnu ha iin yo'ó ñió yavi yua kodno ya'á nó idni no yunja no ita ñíí nó yondó yuanuju yunuja iin yo'ó iin yo'ó ya'á.